هي اول دكرى في طفولتي هي نهار رحنا كعائلة رحنا شفنا جدي فالمطار عندما عاد الى الوطن كانت يعني الدكرى- الاقدم دكرى الي نشفالها انا في طفولتي كنت جد صغير كان جدي ولى من رحلة الى اسبانية للعلاج دهبنا كل العائلة لرايته